اللون الأحمر هو عباره دم ، قلب ، حب ، اااا اللون الأحمر اااا هو لونه يدل على الحب و على القلب ااا هو لون غير عادي هنا هاذا هاكا يجيني في مخي هناهاكا.